Po nan pa voso, emam o kua tsiaka to tete noma, kape tsetsako kai nolma po kan vui pemam pa te vape upas. Po vere mam to kes nata noma, eni nama tate vavawu te voa voso na. Kemam tsi okua, tsiaka, iso, pama nan pa para para, ka vasisivi eme. Emam tsa tsoe voa voso vene, romana tsara tao o kan vui, kor tsoe karara ta matsi sisio upas pa bon. Soveara tsa tsiako ta matsi ar, kor, tsiwo noma ka iso nor, ka anan no, ka sisimoko nor. Ka nanasa nor. Ka gagara voa veni po ti, kor tsino vasisio ka norara ama ar wara u nora. Nan pa ma para para, emem tsa iso, ka vasisivi eme, ere tsa nau pa ruvu, emam kora akukati, ene, jacob, mathew Mene wesi to gagae noma kuremam, pa nao pa ruvu iana. Ubam to gagae nor a kurereor pa nao pa von pa o topika, kan vui tsima sisimoko nor. Mana pepa ubam to gagae nor ama kurereor, pavon ma o aboro rais, mono suka. Nan nemem tsektsak voa noma vene pama tsi vao vakav kan vui to pete tasu menor pemam. Nan tsemam va gum ka kan vui tsa vate to momoa mam a, ma tsi tate vamoana voso, maege, ma vavakuana, nemam tsetsako noma o vava kua navi, po puragete. Tso ubam de varor kuana kara ka kua na ma, epaia kua, ko ubam chip, tsa iso me nor o ubam kua, Ko nanao nor, ka tsotsoe voa nor mavemi, birum birum birum, kemam ang vowi peor ka sivi eme, tinevi? Ko nan tsor poka sata, kemam tsoa, kuk koraim paia vakuk kora ne mam vakuk eme peam. Paia kuk piam. Vei, kemam sasa, karas sakora o pura get kuana ma emia, kamena, ka sivi skorame, tinevi? Emam tsa sibasiba noma, kita mea kaovo, tsa ta amam pa tse kaovo pemam mate. Ma ar kora tsi no kan vui, sisisio ka nor amamsti. Mi ar, pa tse mam iso noma en masan, ko ubam tso nnor ma en komana inu, taim no kan vui tsoer, va u kamarara, ta kep ean pa tsa tsun rus em ka nao ka save em ma pa kep ka hots tsem ma po marai, ma ar tsan tsiako em. Taim nan de tavuts, pono kan vui kita ta tsoe kavoa, kor pe, vavaiav pean aw. Ean roya kora a tsiaka vape upas. nama pe te tasu meno mma pean. Amoto, tsan u a paia kaovo. Emam tsa tsoe eme ta. Oyia roya kora. Ti va mamadono, ti va kikiu, ti va vavarona, oyia ta nan tsan baim ka kes tanom, tati vasata ean tsa ben me em pe kua. Kan yepa varona tsan opoem e vui tsa varona, varona kai ene pokua pio, e vui tsa kiu ka ene peam, ka kiu kai ene pa komiuniti, e e yiu tsa madono ene po tsoe pean ka madono ene pa komiuniti, ti va vararona tsan op voa veni, ta koraim, baim a baim ko taim nor poka sata ma kemam tsoe eme, vabuak kuk peam vei. Ko taim tsem mema e kua vui, kor poka nua a-a ovia vei. Tako rair voror nao va piuvu voror okan vui mono kua tsiaka. Nao yapiuvu, voror kuana va piuvu ma. Noma kasivi er tivevi? Kemam tsoe eme, vei a-a to win koraim. Kor se korair pemam. Va nan nemam isiso me noma o kan vui, ma ar noma o kan vui sisio ka nor amam, voa vene, baim a bete, pa ar nor kavo isiso nor. Baim a susuvu em sisono, pa ar tso kavo susuvu nor ma em siasiava. Baim a iso pa no kua mon, iso nor baim bavo. Ma ar kora sisisio ka nor amam, tatepa vira kae. Emam tsa dema amakae varona, ka ka op o kano to nanao norma, kava rekasa eme en sanana. Kaoyo tsa vasisin er ar viavi no tsiaka peara vare kasa, ubam nan tsor pure kaser, po iana, ma iana. Amono iana ubam mono tso pure asel pamowo mani, ubam mono tsor pure asel pa ma mono mete ono moro e tsun. Po ma to vagan ama vei kora. Mate no kan vui no kan vui vavatuts noramam, tose tsam tsiako voa veni. Miar no kain vui tsotsoe voan nor vene taim vetsi kaovo vamoana tsoe ka noan vo-e, tsiaka siava to voere, emam vi tsa vakato eme pasiava, ar viavu nemam tsetsako noma? Amam to tsetsako noma o recot pemam kemam tsi ta kaovo, tsiwo mate kas amam, ko pe te isi ena pemam pa te eme pemia kaovo. Taim nan de tavuts, pono kan vui kita ta tsoe kavoa, kor pe, vavaiav pean aw. Ean roya kora a tsiaka vape upas. Nama pe te tasu meno mma pean. Amoto, tsan u a paia kaovo. Emam tsa tsoe eme ta. Oyia roya kora. Ti va mamadono, ti va kikiu, ti va vavarona, oyia ta, nan tsan baim ka kes tanom, tati vasata ean tsa ben me em pe kua. Kan yepa varona tsan opoem e vui tsa varona, varona kai ene pokua pio, e vui tsa kiu ka ene pean, ka kiu kai ene pa komiuniti, e e yiu tsa madono ene po tsoe pean ka madono ene pa komiuniti, ti va vararona tsan op voa veni, ta koraim, baim a baim, o yaro va kora